Am'zao vanim-potoana zao tokoa de efa miroborobo ny teknôlôjia ary maro ny tanora raha aty am'firenena afrikana fa vitsy izy any am'firenena tandrefana. Ho aty aminay ny amaritana anazy firenena afrikana de tena zava-dehibe tokoa miakatra eny amin'ny oniversite mba hahalalana zavatra maro sy hanitarana ny zavatra efa hay sy fantatra sy hita sy re.